Nampa punna maing mi ni akbaju nyanyi ri sanggara mi injo juku' rangkoa nampa punna jene' mi injo juku' rangkoa ri panaung mi injo nyanyia, sa'genna anre minyya na raha jari sangga nyanyi mami na a'rurung juku' rangko ri pammaja a pakunjo nakke biasa ku pallu juku' rangkoa ka kunni ri balla a injo asek na ngai taua jari nakke punna di kutaknang a nakke iya nterea ballo iya ji injo utang keloro, juku' rangko di dahu nyanyi, na di pasilau' kanre iyaji injo ku usse kanreangang nu balloa ni kanre apalagi punna kanre hambang